Ɗum wattaako, ta a raayi kam a foofa, koo noye sey to a waɗanii goɓɓe, sey ta a wallii goɓɓe, sey to goɓɓe ɓeytorake ma.